انا مادابية نخلي اسمي كيما راه لانو والفتو ومنيش حايب نبدلو كيما راه راه مليح ياسر ويعجبني ويساعدني وحتى الناس تعرفني بيه حكاية كبيرة انا بش نبدلو